sæl og verið velkomin í

ungmenna segjum frá níu ára strák sem fékk snjókastsbanni aflétt í bæ í Bandaríkjunum og fáum síðan umfjöllun um tvær nýjar barnabækur í krakka

ég heiti

samkvæmt nýlegri rannsókn sem var gerð meðal nemenda um allt land hefur næstum helmingur stelpna í tíunda bekk verið beðinn um að senda ögrandi mynd eða nektarmynd af sér um einn af hverjum fjórum nemendum í tíunda bekk hefur sent svoleiðis myndir rannsóknin var hluti af reglulegum könnunum meðal nemenda í áttunda til tíunda bekk nú voru krakkarnir í fyrsta sinn spurðir um sendingar nektarmynda það hefur orðið sífellt algengara alls staðar í heiminum og það á líka við hér á landi þau sem gerðu rannsóknina segja að samfélagsmiðlar hafi

breytt umhverfi ungs fólks mikið og að það sé mikilvægt að börn og ungmenni ræði við fullorðna um myndsendingar á netinu það þurfi að fræða alla vel um það sem við gerum á netinu og hvað við sendum stundum sendum

svo eftir að hafa gert það en þegar búið er að senda hana hefur maður enga stjórn á hvað er gert við hana þessvegna skiptir máli að hugsa

um hvað og hverjum maður sendir níu ára strákur í

í Bandaríkjunum barðist fyrir því að snjókast yrði leyft í bænum sem hann býr í en það var bannað mjög lengi þótt það sé ekki mjög vetrarlegt í bænum

reynir best fjölskyldan að fara í snjókast það hefur verið alveg stranglega bannað í bænum í um heila sem er níu ára fannst þessi regla fáránleg og ákvað að gera eitthvað í málinu hann spurði móður sína hvað hann gæti gert hann fékk fund með bæjarstjórn sem greiddi atkvæði um að breyta lögunum það var svo að sjálfsögðu best sem fékk að kasta fyrsta

best fjölskyldan er samt ekki hætt og ætlar næst að berjast fyrir því að breyta reglum um dýrahald í bænum en nú er bara löglegt að eiga ketti og hunda sem gæludýr það er því alveg ljóst að þessi

fjölskylda hefur mikinn áhuga á stjórnmálum þá er komið að krakka

með aðstoð

lýsingarorðum spennandi kemur á óvart og hún er skemmtileg hvað er það besta við söguna örugglega tónlistin og hvað þau eru að spila mikið og hvað þau eru góðir vinir

hvaða lærdóm má draga af þessari sögu bara að vinna saman og þá geta draumar þínir ræst kom þér eitthvað á óvart sko ég vil ekki segja of mikið en það gerist rosalega margt í bókinni sakamál pínu þannig það gerist eitthvað sem á ekkert að gerast hæ ég

níu ára og bý á Ísafirði ég las bókina lukka og

ef þú getur lýst bókinni í þremur lýsingarorðum maður vill vita um hana hvað er það besta við söguna það er vondur karl er þetta bók í einhverri seríu já það eru kom þér eitthvað á óvart og ef svo kom mér á óvart að það var vondur karl í henni ég vissi ekki alveg að það væri svona vondur

gestum í dýragarði í Japan í jólaskap á dögunum þær virtust nokkuð ánægðar með sparifötin sín og líklega fara þær sko ekki í jólaköttinn í ár það var engu líkara en